हमे भूत सारे पक्षियों के नाम आऊत हैं। हमने भूत सारे पक्षियाँ के बारे में सुनो हैं और उन्हें देखो भी हैं। जैसे कि मोर, तोता, उल्लू, बतख, मुर्गी, मुर्गा, कबूतर। कोयल, चिड़िया, टेटरा, गिद्ध, चील, बगुला, सारस।